Ny karazagna saosy fantako zany a dia tsy mahita maro aho fa telo fotsiny no fantako: <hesitation> saosy pistasy a, dia saosy vinaigrette a, dia <hesitation> saosy a <hesitation> voatabia.